Peepaaji kam e ngaɗire e leɗɗe. Lekki to taƴaama ɗum hawtaki e ndiyam e chemicals. To ɗum waɗi non, ɗum waɗa ɗum to mechin, ɗum taya. Ɓaawo ɗum waɗi non, sei ɗum wara ɗum taƴa peepaaji, ɗum wurtina peepaaji, har ɗum heɓa ɗereyol, deftere.